Ejun ndame kutuea ndame jun kodijin ujun lima limón, iña'a fruta yindojan kachún citrico ndamen un agrio ndame yii iya'a ndadenuu no'o ndavii inke iña yi'o xhinga kayiniña iho ñoo nduka cheké iña yime nguime'e teñejin achito ngui inala nandamena ayiyungueye ndeduka meyee ndee landiame ndanie ka'a danguchiga ke'e un ujun nguenuchi kachí ni'ó damina vitamia c yunga kuenda ngu nguaka ungu ngui ndameke, iña fruta yuu daname tu kuenta naranja che'e nguiya namodo ondo hiya yinee yo'o inda'a.